tey nga def sa mbaxal, walla nga def sa maafe waa ñu wàññi diw bi daal diw bi daal damay yokk feebar kepp. Feebar yu bari daal li ko waral mooy diw ak jumbo yu bari, moo waral feebar yëpp. Lii de maafe yàpp moom su ma ko lekk xam nga boobu dafa andi dege bi, su ma ko lekkee ba suur balaa ngoon dinaa gis lu lu ma bugg si suma yaram bi, dana gis suma yaram bi ya ku sawar tuuti. Bana banaana xale yi dañ ma ko war a indil ma lekk ko, yooyu yëpp daf ma sawarloo, danaa tax sama yaram bi oyof, pom noonu, nenu ganaar noonu waa.